Dow ɓossaji kullum ɗo nder haɓre ko bo ɓe ɗo hoola masin ko ɓe ɗo gata himɓe ɓe ɓe annda.